Ən mi tə'ə' tə'əm sə wanu sə kə re ləkəgə mari bəytə bəni ani. Wanu sə' kə lə kə' re i lə kəgə bəytə bəni ani nə' kə' gawni niisə maykən bəə madi kə a kə' bə bə kə' odə man derə. Gawni madi ka bəə tu, tu, tu wanə' kə zakə kə bəkə ən nini. Wanə kaa bəə ma məntəmə. Gawni nii sə, jibtə yusa kə dwar nə i kə neŋgənəgə mabu ən aa bəə kyanə netətə i noydə wagsərək wagsərək, a ani. May kən dwarə kə bəə dini. Mi pat, wan ani, gagan bəytə. Netətə' ar i kən bəə kə' gamigan baytə'.